<hesitation> بالنسبة ليا أصل الكون فهدا يعني سؤال عميق جدا <hesitation> لكن <hesitation> نأيد فكرة ال- <hesitation> الانفجار العضيم، اللي هي هو بدا بنقطة واحدة وانفتح بشكل تدريجي، وك- وأكيد يعني هالشي هادا إن دل على شي فيدل على عضمة الخالق سبحانه وتعالى.